Pass um tuujaos, et saasiq su nimme ja näko võrrõldaq ja kaiaq, kiä sa olõt. Et kas sa olõt iks tuu kodanik, kiä sa olõt. Ja põhilidsõlt pruugitas passi iks välämaal reismises, üle piiri käümises.